நிலவு வானத்தில் கனமாகத் தொங்கிக் கொண்டிருந்தது, வெறிச்சோடிய வாகன நிறுத்துமிடம் முழுவதும் நீண்ட, பயங்கரமான நிழல்களை வீசியது. பாதுகாவலரான ஜேக் என்பவர் சுற்றி வந்தபோது நடுங்கினார். நைட் ஷிப்ட் எப்போதுமே மோசமானது; நிசப்தம் காதைச் செவிடாக்கியது. நிழல்கள் கிசுகிசுப்பது போலத் தோன்றியது, இலைகளின் ஒவ்வொரு சலசலப்பும் அவனுக்குள் பயத்தின் அதிர்வை அனுப்பியது. திடீரென்று, ஒரு இயக்கத்தின் மினுமினுப்பு அவர் கண்ணில் பட்டது. வரிசையாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த கார்களுக்குப் பின்னால் முகமூடி அணிந்த ஒரு உருவம் பதுங்கிக் கொண்டிருந்தது. ஜேக்கின் இதயம் விலா எலும்புகளில் படபடவென்று அடித்துக் கொண்டது, அவன் எச்சரிக்கையுடன் நெருங்கினான். அவனுடைய கை இடுப்பில் தொங்கிக் கொண்டிருந்த இரவுக் குச்சியின் மீது வட்டமிட்டது. நில், என்று அவர் குரைத்தார், அவருடைய குரல் இரவின் அமைதியில் எதிரொலித்தது.